Cridu ca ogni pirsuna havi lu dirittu di parrari e diri zoccu pensa ma nun tuttu si po diri ed è megghiu aviri lìmiti pirchì c’è lu rìsicu ca li pirsuni accumìnzanu a diri zocchegghiè senza pinsari ca certi cosi ca si dìcinu ponnu offènniri ad àutri pirsuni. Pi disgrazia li pirsuni a li voti pari ca astùtanu lu ciriveddu e fannu cosi di l’àutru munnu; pi tali motivu cridu ca è bonu aviri règuli ca s'hannu a rispittari.